<audio distortion> tika koa gn'indesy. Ah izy tsy de manara loatsy moa magnagny zany dafa vonona aho aloha zany pataloha short vo t-shirt sy chemise. Fa mila minday afo avao koa sode sendriky lions, minday basy avao koa vasa vo minday mesa.